Nda ndakikonon sai paroindo amache awoo pitonini apasomani, apates masomo. Apates masomo chechuuki apa apaa somanii, apasomanchi aeguu taktari, saa takaatar asomanii na aah ak aa acheng kasii kotaa kanyoru kasii, <hesitation> ayai kasii komiei sanyor rapinik chemuuch atareten piik chemii emee nyuu choo amut akot piik che, amut akot chekitupche amut kopa pitanin akichekii. Kotaa kanyoru rapinik koraa atareti sigik chuuki, aa aa alchini tuguuk chemache sigiikchuki. Takamii kora pitonin ah ah anyoru anyoru rapinik chemuuch aah taakasich, lagook chuuk aripe komie yii. Aa alchi chekitupche akot karisyek achi ayatchi mung'ara akicheki sikonyor akichek rapisyeki.